<noise> To a yiɗi labitina oben se a vurta karafuna pat no a vurtana daga oben me se a lawa a resa se ha nder oben me se a waada bakin soda, se a wada veniga haa ɗo me se a acca irin bana kapande didi ɗo se a loora a hoosa limse se a wada dim sedda ha ɗou me se a wogga a wooga a wogga a wogga laaban pat.